لو كان جيت عني السر لنتصور أكثر حاجة تنهتم بها اللي مظهر يكون مظهر طبيعي مش ما نتكشفش اللي نكون بسيطة في أدائي يعني ما نكونش هيك ياسر مركبة أو ياسر أخر ونحاول نركز في التفاصيل المحيطة بيا في الوسط اللي أنا فيها ونحاول نكون أكثر دقة ونسجق شي في مخي.